باش نوجد الشلاضة كناخد البطاطا و خيزو و الكرعة و الجلبانة كنسلقوهم فالكسكاس نخليهم اسلقو مزيان و من بعد كناخدهم كنديرلهم شوية زيت العود شوية الكامون شوية الملحة كنقطع ماطيشة و كنقطع التفاح و كنقطع لافوكا تنخلط كلشي و تندير ليه شوية المايونيز من الفوق